Maro karazana ny biby kely. Mety samy manana ny fifandraisany izy. Raha ny any anaty tany a, any aminà trano tany f- ifandraisany, zany hoe miankina am'le singa ao anatin'ny tany. Raha eny an-tanety de miankina am'le singa eny am'tanety, ohatra resaka rivotra, resaka <hesitation> fatipatin-javatra.